Besa kutye yemolia mndo akajishundusha fooi. kwa maana ake ukolawete besa lakini kutwe ukolowete au ulole kwa kulwa mvilwa ulivava. kute besa iyaya kwa handrovu au ute besa iyo hsto kute ute mndo tuma fole utate ndwe tuma kutewe koli besa yeshilima mainda iyongeni ikaenda ikakunduleche ukondifu lakini kama ulakte nesa ule alafu ukakolekte mndu ulimtuma le ho mtuma ndule alafu ukamninge besa yo kama utautre besa le wewe kute- kutwe wefata ivaundusha foo nungifo na kama utate besa kabisa le wekolya nayo kutwe wekolukte foro ungwafo kaka kshafo kwasababu wekolya hukukte foo alafu uta hata mndu nanguliya ye muya enda ndelendrofo kwa kwaktole yeva yeshara upande sousivile ute utena utete ni saa sava